Yëyëch dun na najuëb yëdun xa'ajpë on tyopyë a'ax yë yëyëch ëch dun na i'ixë, yëyë jue bi'i yë tyum ko'o bi'i ya ti'i myaj këwayn nëyb yë konën mëd yë t'sëdyutën ji'ib bi'i dun myaj mawa'atëp yëyëch ëch dun na najuëb.